Eka, imperméable gny lamba sasany da tsy imperméable gny sa- gny sasany aminazy. Gny imperméable regny somary misy, hotrany hoe vita amy plastiky, ho hafahafa io aloha gn'ahiny zany. Gny tsy imperméable moa zany vita coton sy ny tariny tahôky, reo tsotra, mora lena. Lena moa zany mitazo any rano igny da lena koa hanao agnatiny ao. Fa gny raiky imperméable igny hotrany vita amy plastika io izy ka migorisa avao gny rano aminazy fa tsy misy mijano eo.